Jan ninu landa janni nuñuni, ingue uun ndakuti'u ti'u, rosa de castilla he jun valeriana, nguen njutu unu níí ituku iin anrá, ono refriado nikuayuu tuyuku.